أكبر حيوان هو الفيل <hesitation> رأيته في حديقة حيوانات كانت <hesitation> فيها حيوانات إفريقية <hesitation> سنة ألفين و <hesitation> وسبعة وفي مدينة الرياض كان <hesitation> كبير بشكل مخيف جداً، ما تخيلت إنه يكون في هذا الحجم.